<hesitation> á ngënko ngëwiţ kay dí bëreŋ, ajá ngëye ncësan ngëëncangáangël pënţaţ káajúnkáanáa kalole kalole, intëb intëb akëëma angera bëëncang kábá bëëliyëng tú.